Budaya Brazil a so na nai negara ndia sila dede'an na ala pake dede'a Portugis. Bo ma nai negara ndia keluarga ia te sila sodan na den ndia so. Bo ma musik ia ma tarian ia talalu penting de hatoli mansakolak kal boe o ba'un na leu lo ndia.